तार के कंपन पूरा शरीर म गूंजते। जब कोनो स्ट्रिंग बजाये जाथे त। ओकर कंपन पुल के माध्यम ले गिटार के ऊपरी भाग म गूंजथे। ये वाद्ययंत्र के संग अउ पाछु तको संचारित होवत हावय। जेन शरीर म हवा के माध्यम ले गूंजत हावय। अउ अंत म ध्वनि छिद्र ले ध्वनि उत्पन्न करत हावय।